Maana in tə ndel deb ɓulu. Ala matak kə ŋgeri, diktor ŋgulu mə ŋgeriɲa. Be eefera, wala deke ndel, deb tara dəgən teegini, dee karkawa. Teen dame, dəkan teeben, mə eefe men rebe ruyinan. Tə maatan, ndel ɓulum, wulu tə alam kə dəgən wulum. Teet, tə asas kə bəra, tetara gar, tə ot gal cii. Tebe ŋgər udumne, eeyi gar beyati taray. Tiɲ nan, nabəro ɲi ne batan asərə gət ci. Kale tabo duuni ohi de ya tə asəskiɲ. Woto tariɲ, woto naaba, tindel, tii ge matak ti ŋgeere. Ok hidən banama naŋg uulim, in udum nan nenan, ɓi guda ka deben ti ŋgeri, wo laba ni ŋgarbin tariŋga. Ta aafe diyidi mataka, ə dəŋgam matak, tə naabə ɲa wo tə ŋgeriɲa wo mbat tariɲa? Nano roode tabo. Ndeel, de kar ka waa wo digim matiŋg geerin ile gerin kum kot kawa, kod ndaa ge baha neen, deltedi uluməte ef. Ti ulum mənən, ayi garba yati taraɲ, aji garba yatə asiskiɲ, iye garba yatə sana hay. Roode de ŋgel de, de kə karkaw rəbu, kot kaw baha, kood ndam baha. Woza hiɲ ndigin ge riniin. Nan ndel de, de ulumbu de sanaha. Sanaha wo, tariɲ nab digin tii, tariɲ ɲoloma digin tii, digin matak. Geriɲa naaba ɲa wo alam kən de kəruterigi wo nɟaagiɲa cuudu. Tariɲ ɲanen eeb nde tabu Teyin deli karkaw ne karkawa na ndala beninən. Ɗeni eefee, tan, deen deli. Dee yatu na mbe ef de; bel ndem, de uluma be ef. Ilumatəna faa iini. Tə nafa rondoŋg nəŋg, tə nafa hal gə nəŋg, tə nafa dar ni ya wo ta nafa duni na matak. Naan tebo nama de ulumbalem geri yanan. Iləma hayen end ya, tə nafa got kulu. Dub got na matak, ya tə nabaɲ idinim dewulum. Kərbə yaatu nafa hiɲ de daro mafi. Karaŋga mataga hasa ɗarna ba nan, tob ɟi matak gəlidi tabu. Gerin ndumu na mbo, namba taraɲ ɲa matak, sanahaɲa, wo ɗarna habaɲam. Wasa han degine, taariɲe degən ti. Taaariɲa nab ɟin dəgənti, təgə ɗarɲa habaɲa. Wo tə asas gun kuyu, tərab oodo kuyu, tərab ɟadəd kun kuyu. Ayi ma woki na fətər tariɲ, nan. Taan de na mana habənən. Tənda de ɓuliɲ, eb kə nda dabu. Kənda de karkawa, awo. Kot benini ile kot kawa, kot ndame nane efe. Hudum, yatu nab de kolo karɟe ten. Tarab de kuulu, kaʃaba bən ya kə na bərəl. Alam kə niŋg kə naŋg batan tə naba. Təgən matak yatur le kalmə. Lami kuɲi badal digulum toogo, tu urli kuulu karəyedən. Alam kərək nə naa banii, wo to ohom kuuri wo ta beni. Wo ata naa beni dumin ti, ɓaa nə bəraa ko rub tok ge. Tə ɗimatak tə ŋgerni ge dumi matak nab teri ge. Neen nə tigidi tabə ti ulim kən, taan ud bi ŋgaalin. Yo wasab kərək bə budegən ta tariɲa. Wo ta naabiɲaa, wo ŋgere ɲa. Taan ulumunan, ya garbat ya gaga. Ndəl de, kargaw nan, ndel de ulumbu. Eeb de tabu, kə daa ndet de karkawa. Wo, got ile gari, kaw baha, ndam baha naan ne. Kod ile bariɲ kaw baha, wo kod ndam baha neene, Te de taabo, te ulumunen, erji marawaayit.